Í va kaijikakutí te stututí in naun ntí cosa loli te yua kastutott lelitt jenouttt te no moo kooteití keetívi.